Jeta njerëzore konsiderohet inestimabile sepse çdo individ ka një vlerë unike dhe të irripetibile. Secili person kontribuon në shoqëri në mënyra të ndryshme, dhe respekti për jetën njerëzore është themeli i parimeve tona morale dhe ligjore.